Izy koà andeha hivahiny en France en tant que touriste, ya tsy mentsy hoe lamba moko raha hoentigna voalohany, akanjo hisoloagna de ohatra kiraro mbô hisolosoloagna kara an'igny mety hoe tsy mitondra maro fa mitondra vitsivitsy le ilegna de atin'ankanjo fa tsy tsy hitondra raha mavesatra be de tarataratasy mômba antegna papier ntegna tsy mentsy hentintegna.